No tuu piät olõma kaamli, ma arva, midä siin mõtõldas. Et kaamli um külh sääne, kiä väega kuivah saa toimõ. Ja täl um sääl kühmä vai küürü seeh um sis tuud rasva ja tuu avitas täl nigu vasta pitäq taad kuumust ja kuivust.